بنفتح الويب سايت حق جوجل اااا- بنختار إنشاء حساب بريد إلكترونى جديد بندخل البيانات اللى هو طالبها منا ، الأسم و رقم التلفون، نكتب الصيغة اللى يبيها للإيميل تبعوا اااا- ، وبس بنضعط حفظ- وا -وتفعيل للإيميل.